ډیموکراسي خلکو ته د ګډون حق ورکوي. هر وګړی کولی سي خپل نظر څرګند کړي. دا نظام د قانون پر بنسټ کار کوي. د مشرتابه بدلون د رایې له لارې ترسره کېږي. خو ډیموکراسي نیمګړتیاوې هم لري. که خلک باخبره نه وي، ناسمه رایه ورکولای سي. فساد او دروغجن سیاستوال سیستم خرابوي. خو بیا هم، دا تر ډېکتاتورۍ غوره ده.